हल्का नीला रंग देखदा म आसमान और पानी क शांत स्वरूप क याद आउंछ। यो रंग शांति और आराम क प्रतीक च। यो रंग क रूहानी ऊर्जा म बहुत सुकून मिलदा।